Fikafika hagnatonoana sakafo de ôatr'zao agnatono laoka de sasagna lôkagny laoka igny de zegny vao ampiagna sira de zegny vao ampiagna poavra de atao malefaka ny afony amzay kô izy sy de may fa sy sara hohagnina may be mainty be izy fa le masaka tsara amin'ny antognony izy sara hohagnina